Ny fomba hañasaña tsara ny taña mba adio soa i taña io. Asia raño da ampia savoñy, kosehiñy ny elakelaky taña miaro vohon-taña da kobañina amy zay bakeo da ahifikifiky fa tsy fafa amy lamba.